Kwan a yɛbɛfa do a yɛbɛyɛ paanoo a akadze hyɛ mu na ͻyɛ dɛw nye dɛ, ibedzi kan enya wo paanoo no. Na iwie a, na enya wo nduadzewa tse dɛ tomatsese na ho nkekaho a epɛ a - epɛ dɛ edze yɛ wo sandwekye no. Na <noise> iwie a, edze ͻno dzi afora a na edze ahyɛ paanoo no mu. Wo pa - wo sandwekye no ayɛ krado.